عشان تهتم في النباتات الي يعني في البيت او جي اهم شيء انك تتذكر دايما يعني تسويلك ريمايندرز جي أو الارم انه يعني <hesitation> تخلي عليها ماي كل فترة عشان ما تنسى ويعني <hesitation> تحطها في بيئة ملائمة ويكون فيها شمس وهواء يعني تساعدها على النمو